पाकिस्तान शंसक्रतिन बारां बताडमे तो पाकिस्तान मां उर्दू। भासा बोले पंजाबी चे, सिंधी चे, पौस्त चे बोले, चीजी लेंग्बेज। भी एराला भासा बोले पान नमां लंबीरियानी चे निहारी कराही। चे कबाप चे कपड़ान पहनावां पारंपरी पोसाक्स सलवार छे तेहरं। पूरुषन मोहिलां दोनो पेरे मोहिलां दूपट नको भी हिजाब पहने न। एरं इद उलचे इद उलफितार अजहा और मिलाद उन नभी एरं। तेहर चे पोसंत रित्यों न सुर्थांत्रा देवर धिन्दाम से मनावे संगीत न। बात करते कवाली चे धोल भुंगडाने अटान पारंपरी कनरते चे। कोईत पाकस्तानी समाज परिवार केंदर चे जहां सुइवत परिवार। रहे में मेहमान नवाजी मे विशस ध्यान देई।